<noise> میږیان د حیواناتو د خزیندو د ‌ډلې څخه دي. دوي ډېري منظمې ټولني لري او خورا په منظم ډول خپل د ژوند چاري مخ ته وړي. دوي په دوبي کي خورا ډېر خواړه را ټولوي او ټوله د خپلې ملکې د امر تابع وي. د میږیانو ژوند، او د ژوند طریقه تقریباً د انسانانو ژوند او د ژوند <noise> طریقې ته ورته ده ځکه چې ډېره منظمه ده.